<hesitation> المهارة التي اتمناها ان تكون في حياتي وهي تحقيق الذات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة وتطوير مهاراتي في مجالي والسعي نحو الابتكار والابداع، مما يسهم في تقديم <hesitation> قيمة للمجتمع، وفي هزا السياق <hesitation> الرمزية تعبر عن هدف او طموح يسعى الشخص لتحقيق. ازا كانت الاجابة تتطلب <hesitation> كل هزا فهي من افضل الانجازات في حياتي.